स्कूटर दुगो छक्का वाला साधन है । आ स्कूटर पहिलेके समयमे बेसी इस्तमाल त न होइत रहलै, लेकिन अभी हमनीके देखैतारी कि बाइकसे बेसी स्कूटर होगेल बाटे इजगा । आ कहबो हमनीके देख्बै त स्कूटर एतना जादा होगेल है न कि सबसे बेसी स्कूटरे देखाइसै । आ स्कूटर बेसी होएके कारण कथी है एउटा कारण कथी है कि इ बाइकसे सस्ता रहैसै। आ इ हाकेमे चलाएमे भी सजिलो है, उइहेला स्कूटर बेसी हमनीके देखैसियै । आ जैसे कि ट्राफिक जाममे होगेल चाही अरो छोट छोट जगहमे होगेल त उ ठाउमे लेजाएला बाइकसे निमन स्कूटर सजिलो रहैसै । आ स्कूटर बेसी हमनी कर्के लर्की सब यूज करैसै काहे काहेसे लर्की सबके त कप्रा उ प्रकारके रहै नत जैसे सारी होगेल ,फ्रोक होगेल त ओक्नीके बाइकमे औसे हाक्तै त न निमन लग्तै । ओहिसे स्कूटर ओक्नीके लागि निमन रहैसै । आ स्कूटर खास कर्के उइहे कारणसे बनैले रहलै कि लर्की सब सारीमे <hesitation> फ्रोक सबमे <hesitation> उइहे सब कप्रा लगतै त ओक्नीके निमनसे हाके सक्तै दोसर ठाउसे दोसर ठाउमे जाए सक्तै, बेसी गार्हो नहोतै उ कारणसे स्कूटर बनाएले रहलै ।